Pues xe'exina ndiuutia'a di'i costilla de puerco, salsa ndiuchi kuixi daava'ana salsa ndiivichun xe'ejna tiuku ndiuutia'a ndii vindenu'u ndii tiuutia'a ndii xe'exina ndi'i pollo salsa de pollo jiaa xe'exina tiuku jiaani kuja daava'ana la'a ndiuutia'a ndii xeéxna ndii yuuxi vi'inde jiaa xe'ejna ndii vi'inde nuu ndiuutia'a daake'ena cebolla, daake'ena cilantro daake'ena ndii aju daake'ena te daava'ana in ndiuutia'a te xe'ejna ndii vi'inde nu'u jiaa xe'ejna tiuku jiaa xe'ejna tiuku.